Meo natongo no rante rante ini ajaib esa nita neme halaman meo pake rante ndia boma bisa nahala leo hataholi.